<hesitation> Kolontsaigna Alemagnina akagny ndraiky ai, <hesitation> zare zao ai agnisany mampiroborobo le industrie le mamokatra- mamokatra tomobila regny ôhatra oe <hesitation> BMW, andi, volks wagen regny, de zare koa agnisany <hesitation> magnome sehatra fampiagnarana akagny zao misy université malaza be.